Ah 'na bella vita, 'na bella vita è chellallà ca ten 'a salute, 'na bella cos 'e sord, <hesitation> 'a spensieratezz e nun tenè problemi in genere cà t' ponn destabilizzà. Gente che comunque, non devi tenè pensieri, non devi tenere 'o fastidio 'e chill che t' vene 'a dicere qualche, che cos t' vò dicere a, ma senz senza nisciun cos. Chest è 'a bella vita, 'a bella vita nun è 'o fatt, sì 'o soldo, 'a salute e ll'ate cose, ma 'a bella vita è tenè 'o cereviell pulito. Nel senso che nun tien 'a sti cazz 'e pensier ngap e tutt sti cose, pecchè veramente nun si, nun nun s' pò <hesitation> chell che dico ij è <hesitation> di- dipende dipende dò mument di come di come <hesitation> vuò fa, che ti vuliss pensà dà bella vita. 'A bella vita è 'na sensazione che 'a può provà sul tu, è 'na sensazione che può dicere tu vivi 'na bella vita. Ma 'o denaro come dicevo primm, 'o- o fastidio 'e n'ato che dicevo prima, t' pò passà pur p' annanz e tu nun c'faje caso, ma 'a vita è una e quindi tu come 'a vuò desiderà 'na vita, accussì t' 'a creà. Quando, solo quando riesci 'a capì veramente Tutt chell ch' può fà p' fa 'a bella vit, allor l'hai vinta, ma se 'a bella vita song 'e cos materiali, sò 'e cos ca t' può accattà e fà ok. Ma 'a bella vita è chell ca t' fa sent felice da quann t' scete 'a matin, a quando t' arritir 'a sera.